أعتقد إني أقدر أكتم نفسي تحت الماء لمدة حوالي ثلاثين إلى أربعين ثانية، طبعًا هذا يعتمد على القدرة على التنفس، <noise> والتحمل، بعظ الناس -يمكنهم الب- يمكنهم يعني يجلسون فترة طويلة بالتدريب، لكن بالنسبة ليا هالمدة كافية.